ارجنټینا په لاتین یا جنوبي امریکا کي اولنی هیواد و چې د هسپانویانو څخه یې د اتلسمي پیړۍ په سر کي خپلواکي واخیستل. د هسپانویانو د راتګ تر مخه د ګوراني په نوم خلګ په دې هیواد کي اوسیدل چي ډیری یې ښه تکړه بزګران، ماهیګران او جنګیالان وه. دوي ډير ښه کلتور درلودی د هسپانویانو تر اشغال مخکي خو وروسته ټول د ژوند سیسټم یې د هسپانویانو په ډول سو.